मान्सु आफ्ना कामप्रति अथवा औरले गर्या कामप्रति लगनशिल भयो भुण्यापाछा आइपड्या अवरोधहरु भया, अथवा समस्याहरु भया, तिन समाधान गद्दु चाही सकिन्छ । मान्सु लगनशिल नाइथिन, फरक खालको व्याहार गरुन्छ, जन्जेलै उल्टा उल्टाइ काम गरुन्छ, भुण्यापाछा जीन्दगीमा आइपड्या जतिलै समस्याहरु छन् तिनरो सही समाधान गद्दाकीलेखा चाही गाह्रो हुन्छ ।